Mul hindäl kohvimassinat ei olõ. A mu tädil om. Ja tuu om üts peris torrõ asi, ma esiki ütelnüq. Selle et tuuga saa valliq, kas tahat tugõvat vai laiha vai keskmist kohvi.